Gny siky findesy milomano haiko zao: maillot de bain lafa anao mande am'plage egny regny na anao pisciny. De gny haiko koa zao gnazy ampesan’ny plongeur regny. De <noise> manao ohatran’ny karazan’ny solomaso regny ro lafa manao anazy. De ohatriny karaha misy tongotongo ohatran’gnan'ny fia regny am'tombokindreo de milomano reo. Ohatran’zay.